איך וואלט גענומען די עסן און כ'וואלט עס ארומגענומען כאטש איינס אדער צוויי מאל ווייל די כוואליעס פון א מייקראוועיוו זאגט מען אז נישט אזוי געזונט. כ'וואלט אריינגעלייגט די עסן און כ'וואלט געמאכט זיכער אז ס'ווערט גענוג הייס אדער ס'קאכט אויף די- געווע- ווענדט זיך וועלכע עסן ס'איז און אזוי האט מען די עסן גרייט אין א מייקראוועיוו.